هحب اني اشوف فيلم لوحدي علشان الفيلم بس بتحتاج انك تكون مركز مع الفيلم وحاسس بالفيلم ، تكون حاضر ذهنيا مع الفيلم ، لكن الأكل والغدا بحس دايما انه لازم في مشاركة مع ناس بنحبهم م- مش لوحدنا ابدا